Taìŋ nɛ maŋ yèwè dìì lɛ, e ɛ̀vaȧa yèye miɔ̀ŋ naim fè lɛ, wèè sèè muŋ mɔnɔŋ maŋ nɔ̀ŋ nyiiŋ mɔɔ̀ŋ mùnlȧŋ, muŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nyiiŋ mùnlaŋ, wȧȧŋ duȧŋ nyuùŋ kȧìŋ, because yȧwi nȧȧŋ bȧ nyiŋ sèè e naȧŋ nɔŋ yɛ̀mɛ̀ maŋ yaȧkpɔɔ miiŋ maŋ tɔɔ̀ wo nyuùŋ kȧìnɔ̀ɔŋ kȧìŋ nɛ tɔɔ̀ naȧŋ nɔŋ kò hèwȧ, fòum ɓɛìŋ dùȧŋ, soo yèye miɔ̀ŋ naim kùwò ke mìȧŋ wȧȧŋ mùŋ gè nyiiŋ, mìȧŋ kpele miŋ fè gè nyiiŋ, wȧȧŋ mìŋ yȧùm nȧaŋ fè sùȧ e go lɛɛ̀ wèè maìŋ kòmàŋ, wȧȧŋ duȧŋ nyuùŋ kȧìnùum, duȧŋ nyuùŋ kȧìnùum, wo nyùùŋ gbiŋ maŋ yɛmɛ̀ sèè pɛɛ woum nyȧwȧ ke gòlò gɔ̀ɛ̀ɛ̀o je mɔɛ̀ŋ, sèè è naum wɛ̀i mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ jii, sèè mùŋ ɓɛnɛ̀ŋ tɔ̀ɔ̀ zawèuŋ nɛ̀, maiŋ tɔɔ̀, sèèùm go mȧnȧŋ maŋ tɔ̀ɔ̀ zawèuŋ kȧiȧŋ nɔŋ muŋ yèwȧa, nyɛ̀iŋ nyùùŋ gbiŋ miŋ manȧŋ kaiŋ kumiȧŋ wo nyuùŋ kȧìnɔ̀ɔŋ dàà muȧŋ pɛɛ maŋ niŋ dȧȧ, wȧȧŋ miŋ manȧŋ ka muiŋ kumìȧŋ nyȧȧŋ, zȧ nȧȧŋ nɔŋ wò naim fè maŋ go miiŋ nȧȧŋ kinɛiŋ mìŋ yaȧ jawa yaȧ, wo nyùùŋ kòò wòo nȧaŋ wààŋ yɛ̀ì sanò naim nyɛ̀nɛ̀ŋ, wò naim fè maŋ gò miiŋ gbiŋ ɓɔ̀ mìŋ ka kò gbòò nyùùŋ, maŋ yèwè dìì fè kȧ kò gbòò nyùùŋ, mìŋ yaȧ je mɛ̀ sùȧ, nɔ̀ŋ ɗɔɔbȧ dȧwiim nyȧŋ tuùim sìwè nyȧȧŋ miŋ manaŋ gbòò nyùùŋ, yèè miȧŋ ɓɔ̀ nìŋ tuùìm sìwè, kɛɛ è yaȧ nɔŋ mȧȧŋ ke gȧ wo yèye miɔ̀ŋ naim gbìɛ̀ŋ sùȧ yèè è naim maȧŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ wèè ka kȧ ko gbòò nyùùŋ mìȧŋ è naŋ nyìngè, miȧŋ yìwìȧ dìì mɛ̀ e gòim ɓɔlɛ̀ɛ̀ mìȧŋ soo fèiŋ naiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ tììye, wo fè wa nyimèè ka kȧ gbòò nyùùŋ gbiŋ, nȧȧŋ kinɛiŋ yèye miɔ̀ŋ nȧŋ yèwè dìì kauŋ nȧaŋ yɛmɛ̀ wò yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ nyuùŋ kȧìnùuŋ nɛ̀ sùȧ, wo fè jè nɛ̀ŋje kò gbòò nyùùŋ, wo fè kȧ gbòò nyùùŋ, sèèùm yɛmɛ̀uŋ nɔŋ gbòò nyùùŋ, kɛ̀ nyùùŋ fȧ, ɔ̀ɔ̀ nyùùŋ yaȧ siinyɛŋ naŋ kɔ̀ zuumouŋ, kɛɛ è naŋ nyìngè wèè wo kȧ gbòò nyùùŋ, ke kpèè bi nɔŋ naim ɓɔlɛ̀ɛ̀ nȧȧŋ nɔŋ wò naim hiɛ̀ŋ lɛ ke kpèè bi nɔŋ naim ɓɔlɛ̀ɛ̀, soo miŋ fè kȧ kò gbòò nyùùŋ mìŋ yaȧ je mɛ̀ sùȧ, kèè fɛiɔ̀ sùȧ gò pɛɛ kȧ kòɓɛ̀ dii, kɛɛ wò naim nɔŋ fè maŋ go miiŋ yèè maŋ miŋ dèmaŋjɛ̀wɛ, wèè nyùùŋ wo nȧaŋ woò wȧȧŋ yɛ̀ì maum woò, e ɓɛɛ nɔ̀ŋ nanɛ̀ŋ gbiŋ, ɓɛ̀ gbiŋ maŋ yèwè anyùùŋ nɔ̀im nyiinyɛ̀ŋ tɛle tɛlè wȧȧŋ kɛ̀ hnaȧŋ wèè ɗeweɛ̀ sua wò naim gè dìì lɛ, è naim ɓɔlɛ̀ɛ̀, miŋ kuwȧ tȧìŋ nyùùŋ wèè nyùnɔ̀ɔŋ ɓɛɛ nɔ̀ŋ wòò kèè nyùùŋ mȧŋ ka mȧaŋ jɛi mȧŋ tɔ̀ɔ̀tù kpɛ̀nɛŋ, hìm iim, e gòim ɓɔlɛ̀ɛ̀, soo weètine gbiŋ sùȧ maiŋ nɔŋ kɛ̀ɛ̀ kpo, mìŋ yɛmɛ̀ùm mɔŋ mìŋ zuumȧùm mɔŋ kȧ mȧȧŋ, kɛɛ è naŋ nyìngè wèè ka yɛi jɔ̀ȧ gbòò nyùùŋ ka yɛi jɛi, è naŋ nyìngè, e gòim ɓɔlɛ̀ɛ̀, yèye miɔ̀ŋ gò miŋ tɔɔ̀,